Iswisi uwese utumile ukuasisa, uku- ukusimisa, uwese u- ulunganise tena uwese ulunganise uwaja, ukalunganisa uwaja uwesa uvilike uku- uku- uku- ukusuku- ku- ku- kuredio kusabufa. Uwese uvulili ata mu- mufiriji uwese u- ulunganise kuku- kutumila ifi is- iswiichi jijo. Uwese utumile, ata ukavike amafiriji wwese u- ulunganise uwaja baho, utumile iswichi, uswasisa jijo, uweseutumile, imambo molosu uwesa utumile iswichi uku- tumila iswichi ijo.